Nti sɛ wopɛ sɛ wopenti wo dane mu so a, ɔnam sɛ penti no bi wɔ hɔ a ɔka adeɛ mu a, ɔsɛe no nti no, ɔwɔ sɛ wodi kan yiyi dane mu hɔ nnoɔma nyinaa pie abɔntene ma hɔ da hɔ ne afei so no, ɔwɔ sɛ wohwɛ sɛdeɛ dane no si teɛ ne woaahu penti deɛ wobɛtɔ de abɛyɛ saa adwuma no. Nti woyiyi dane mu hɔ nnoɔma nyinaa wie a ne afei woapɛ wo penti no. Penti no, yɛwɔ deɛ yɛde afrafra. Wobɛtim aatɔ ɔno bi ne wode afrafra. Na afei woapɛ nnoɔma no a yɛde yɛ no, firi sɛ yɛwɔ adeɛ bi wɔ hɔ a yɛdi kan de penti ne yɛasane de saa dadeɛ no aafa so ama no ayɛ fɛ. Ne nyinaa ɔwɔ sɛ wopɛ bi. Nti woyɛ ne saa wie a, ne afei woato wo bo ase ayɛ ne nkakrankakra ama no ayɛ fɛ nti wotwi so baako ne anyɛ kama a, ne woasane atwi so bio. Ɔno so koraa anyɛ kama a, ne woasane atwi so bio. Wo deɛ wobɛhu sɛ wobɛwie ne aayɛ fɛ ansa wode wo nnoɔma nyinaa aasane abɛsisi hɔ dane mu hɔ bio.